Sinitsirguq külh hüppäseq vette, et säält kalla kätte saiaq. Nä tegeväq tuud teno hindä sääntsele vetthülgäväle sulõkihile. Ja nä ommaq, istusõq koskil vii kotsil ossa pääle, kaesõq vette ja sis õigõl hetkel hüppäseq ja võtvaq kala säält vällä.